eihän nuo sitten levylle tule kun nuo lapset istuu tuolla noin
no ei se tule kun he hiljaa siellä ovat
niin että ei tule levylle montaa lajia sitten semmoista kun ei tarvita mitäs minä sitten ensin teille puhun
noo paljonkos teillä on sitä ikää yli kahdeksankymmenen nyt
tulee viides päivä nyt ensi kuussa niin viisi vuotta yhdeksännellä ja se on erinomainen asia että on näkö ja kuulo
mutta sehän on hyvä olettekos te niin te olitte tuolta Kehrolta kotoisin
minä olen Kehrolla syntynyt ja kasvanut ja sieltä päässyt tänne Honkolaan ja täällä pysynyt sitten ollut sivutiloilla Velkalassa ja - Kehron Laurilassakin ja onko tuo semmoinen kun vetää puheet
se on semmoinen ja ne tulee siihen jo
voi kauhea teidän vehkeitänne on se nyt noinkin nyt hyvä se neiti kun meillä kävi se ylioppilasneiti ei sillä mitään ollut muuta se kirjoitti paperille vain kun minä puhuin sitä entisaikaista lasten komentoa ja aikuisten ja ja hyvin hyvin on eletty ennenkin ei ketään nälkään kuollut ja tuo on kaikkein tepsivämpi konsti joka perheelle rikkaat nyt sitä ei tarvitse jos rikkaillakin olisi että ne uskoisi Jumalaan ei ne noin erinomaisia ulkomaanreissuja tekisikään mutta niin kauan kuin ihminen elää sillä lailla suruttomana mutta ei tavalliset mitä minä olen minä olen paljon asuntoja nähnyt Kehrolla ja Vesilahden puolella siinä ja pitkin täälläkin ja ne on perheet on semmoisia isät ja äidit ne kovasti Jumalaan turvaa mutta jos nuo uudenaikaiset ihmisetkin nyt rupeaa elämään sillä lailla että ei Jumalaa ole että ihminen se on vain kun kaikki kaikessa on ei ne menesty nähkääs kyllä kaikki minä olen niin monta tapausta nähnyt jo että kuinka kaikki menestyy jos Jumala on takana mutta sitten kun Jumala jättää meidän niin sitten me hukumme kaikki minä olen monta perhettä nähnyt ei suinkaan nuo uudenaikaiset ihmiset kanssa Jumalaan usko kun ne on niin viisaita jo ne meinaa että itse he ovat mutta vaikka kuinka viisas olisi niin parasta puuttuu
kyllä sitä entiseen aikaan sitä Jumalan sanaa toisella tavalla viljeltiinkin kuin
niin viljeltiin mutta kyllä siinä sama sisältö oli mutta nyt kun saa kaikki ihmiset saa niin äärettömän paljon nähkääs tuota maallista viisautta noita kouluja ja kaikkia jos siinä tuleekin jos teillekin tulee semmoinen mieli että ei sitä sentään olemassa ole Jumalaa minä se olen kun tässä komennot pidän pystyssä niin se on erehdys niin kuin sanotaan ei sitä näkymätöntä Jumalaa tiedä - kun ei sitä näe minä sanon mutta sen näkee joka päivä minä olen semmoinen henkimaailman ihminen oikein että minä tunnen sen Jumalan hyvyyden minun olisi kaikki tuo tuolla vihollisella on ollut maailman alusta semmoinen suuri riihiväen joukko joka tahtoisi sotkea kaikki mutta missä Jumalan henki asuu niin ei se pääse niiden päälle minä olen nähnyt jo niin monta perhettä se täytyy sanoa mitä nähnyt on mutta perheet oli semmoisia kumminkin kun paljon oli lapsia joka perheessä ja isät ja äidit ja sitä teroitettiin lapsille joka perheessä että lapset oppisi pienestä ruveten kunnioittamaan laillista hallitusta mutta kun nyt on minä olen nähnyt uudenaikaisia perheitä niin ei sitä missään olekaan me se olemme kun hallitsemme siinä tulee erehdys olkoon niin rikas ja viisas kuin onkin mutta minä olen sen oikein nähnyt
kuinkas teillä siellä kotona Jumalan sanaa viljeltiin siellä
jaa minun kotonani
niin
se oli vakituinen siellä oli oikein semmoinen raamatunjalka jossa joka pyhä kun ei kirkossa oltu aina niin isä luki sen saarnan ja lapset istui niin kuin kirkon penkissä ei sitä kirkon aikana menty tuonne ulos kirkon aika pyhitettiin sillä lailla kotona ja sitten vasta mentiin luistelemaan ja leikkimään kun oli se oli aina sitten jälkeen yhden kun kirkonmeno loppui semmoinen oli vanhanaikainen komento ja kyllä nyt toisissa paikoissa taas niin kuin se Pakkasen isäntäkin Kehrolla se Mauri niin hän oli oikein semmoinen taas ankara että se kesken - saarnan - lukemisensakin niin se voi sanoa renkiä tai piikaa kiroten oikein että ole ihmisiksi nyt ja nyt kuunnellaan ei se taas oikein sovi mutta hän oli sen luontoinen oikein kanssa
olikos se torppa se teidän kotonne siellä
oli Pakkasen torppa ja tehtiin joka viikko kolme päivää työtä kaksi päivää hevosella yksi päivä jalkaisin ja kun ne - minulla oli neljä veljeä - niin kauan pidettiin vierasta miestä kun ei omia poikia kyennyt niin joka ikinen aamu niin isä pani pirtinpesän kun semmoinen suuri vanhanaikainen muuri oli pesän lämmiten siinä sitten keitettiin ja ne söi oikein perunatkin täytyi keittää ennen kuin taksvärkkiin lähti kyllä minä monta kertaa nauran oikein sitä komentoa että kyllä se sentään hyvin huonoakin oli raskasta raskasta se oli niin ja sitten mies lähtee sinne kun talviaikana mentiin seitsemältä aamulla työhön suviaikana - silloin kun minäkin nuorempi olin mentiin viideltä aamulla työhön kummoistas se torpparin elämä kuinka ihanaa se oikein oli kun sillä lailla tehtiin ilmaiseen työtä taas niin kuin siinä Pakkasellakin oli kaikki otettu talon yhteyteen mitä oli semmoisia - semmoisia aitauksia moisioita siellä vain oli jos ei olisi - omia miehiä ollut kuka ne aidannut olisi ja minä tätä Jannea kerran sanoin se tuli kerran menneenä vuonna tuli meille piti pyhäkoulua meillä niin minä sanoin että semmoinen kun ennen oli nähkääs kiertokoulun opettajat miehiä tässäkin oli Koskinen oli ensimmältä sitten kun se vanheni oli Bergström mieshenkilöt sitä pidettiin aina kaksitoista viikkoa paikassaan sitä - ja niitä huonekaluja - pitkiä pöytiä ja tuoleja muuteltiin sitten talosta taloon kun se kiersi sillä oli Honkola Velkala Halkivaha ja Kehro kuului tähän lääniin kyllä nyt on semmoista aika lailla vissiin köykäisempää ihmisten elämä kuin niiden torpparien mutta ei ne vaatinutkaan sen parempaa kun ei ne ollut siihen oppinut ne teki vain sitä oikein ilomielellä niitä pitkiä päiviä
kuinkas kauan te olitte siellä kotonanne
minä minä täytin yhdeksäntoista silloin kun minä vihittiin ja sitten minulla oli vanhempi veljeni tuolla Kylmäkosken seurakunnassa - Mellolan kylässä Torkolla voutina ja se Tapion isäntä sitten jossa karjakkokoulukin oli ei ennen ollut kouluja karjakkokoulukin pidettiin isoissa paikoissa siellä minäkin karjakkokoulun kävin ja ne opettajat kävi aina kun se oli samaa taloa se Tapio osti Ylikorrin siihen ja sitten niin ne sanoi tuli meille aina ehtoisella istuskelemaan mies ja nainen oli opettajana ja siellä oli toista sataa oppilasta naisia ja hyvin vähän miehiä ja se sanoi tulkaas nyt vain tekin kouluun kun juuri näin kototalossa on karjakkokoulu mitäs minä siellä teen minä sanoin kun mieheni palvelija on että en minä tarvitse onpa teillä lehmä tuolla navetassa sanoi kun meillä oli lehmä sitten onpa teillä lehmä navetassa kyllä oppi tarpeelle on sanoi ne vain ja minä olin siellä neljättä kuukautta sitten kun minä sain kotona asua sen kun ne samaa taloa oli vaikka eri rakennukset oli se oli rikas mies silloin se Tapion isäntä joka piti kahta Korria mutta sekin sai semmoisen huonon aviovaimon sitten se eikä ei mikään viekään perhe-elämää niin piloille kuin huono vaimo ei se mitään meinaa jos kiukkuinen mieskin on mitäs se tekee vaikka kuinka kiukkuaa mutta jos se on muuten juoni ja nainen on kaikkein kamalampi ihminen maan päällä minä sanon sen vaikka minä olen itse nainen mutta minä olen nähnyt monta kertaa kuinka naisen kautta on mennyt elämä piloille
jos panen tuon ikkunan kiinni kun sieltä kuuluu noita traktorin ääniä
ottaisikos tuo sen traktorin äänenkin
kyllä se aika helposti ottaa ne kaikki semmoiset hälyäänetkin sinne
onpa se sukkela vehje teillä nyt vasta erinomainen vehje on sen minä sanon jos tuo tuommoinenkin vain sitten puheen vetäisi nauhalle missä se nauha sitten on
no ne kiertää täällä sitten
ai se on kiertämässä siellä ja kaikki puheet menee sinne
no ne menee sinne pikku hiljaa
nähkääs eihän lääkäriäkään - pitäjissä ollut ei tässäkään ollut ei ollut Urjalassa eikä Vesilahdessa Tampereella ja Lempäälässä oli kyllä lääkäri sitten oli ne oman kylän niitä sanottiin ennen kuppari vain ne sanoo nyt kyllä kaupungissakin niitä saunoja nytkin pidetään sarvittajia tai mitä ne on se on kanssa kamala raateleva ihminen se kuppari pankaa semmoisiakin levylle niin ne sitten jos hammassärkykin kova oli yölläkin ne meni sinne kun oli semmoinen Liitsin Maijastiina Kehron kylässäkin yölläkin lähdetettiin kupparinsaunaan ja taas lakkasi hampaita särkemästä kun hakattiin posket verta pois kyllä ne parantunut on ne elämät kyllä minäkin sen sanon kun minä olen nähnyt vaikka en minä koko aikanani ei vilu eikä nälkä ollut kovasti pidettiin lampaita kehrättiin ja kudottiin ja kudottiin kankaita ja parkkumia että oli miehet ja naiset hyvissä vaatteissa ja sukissa ja semmoisissa mutta ei ollut rahaa mutta tehtiin työtä vain oikein ahkeraan niin hyvin toimeen tultiin lapsia tuolla kävelee
no koskas se teidän mies sitten tänne Honkolaan voudiksi tuli
se tuli semmoisena kun se jäi ensin äitipuoli tuli hänelle hän jäi yhdeksän vanhaksi kun äiti kuoli siinä Alipakkasella ollessa no sitten se meni sinne kotiin äiti vei kotiin sitten Vesalaan niin ja sanoi että se äitipuoli oli ollut aika hyvä heille heitä jäi kolme lasta niitä vanhempia oikein hyvä se oli heille niin kuin oikein äiti mutta sitten kun - tuotiin itselle lapsia sillä oli itselläkin kuusi lasta no se on luonnollinen asia että se oma parempi oli no sitten vielä vieraat yllyttää naapurit sitten että ei sille hyvä tarvitse olla ei sille hyvä tarvitse olla mutta se minun mieheni meni niin nuorena kohta sitten Isolle-Hutkolle rengiksi että ei ja ei hän ollut vielä ripillekään päässyt kun hän meni Hutkolle rengiksi mutta sanoi että sekin oli sitten kovin olevinaan vain hyvä paikka ja mutta sitten kävi kerran - onnettomasti kun sanoi että sen aikainen hallitus siellä oli niin kauhean huono ruoka pidettiin siellä Hutkolla että niin kovasti karkeat ohranryynit josta tehtiin klimppiruokaakin vain kun huono perunavuosi oli että oli oikein huono ruoka että kotona taas olisi ollut parempi ruoka mutta sitten kävi kerran niin että kun sen emännän istui klimppi kurkkuun ja Savikoskella oli semmoinen itseoppinut lääkäri siinä Kylmäkosken pitäjän puolta Savikoskella oikein kymmeniä vuosia se Maijalan lääkäri eli ja ihmiset kävi siellä paljon se oli etevä ja kun hän oli sitten talon renki niin hän pantiin sitten emäntää viemään sitten sinne lääkäriin ja sanoi että kyllä hän silloin ajatteli sitten kun se lääkäri langella tuppasi tuuppasi sen kurkusta niin kuin lehmienkin pannaan jos pisättää kurkku se lääkäri semmoisella langella sen pani menemään ja sanoi että hänen käskettiin päästä kiinni pitämään meidän mies sanoi että kyllä hän ajatteli jos minä pirun puristan tuosta sinun päästäsi oikein kun niin huonoja klimppejä meille olet tehnyt se on oikein niin kuin naurettavaa mutta se on totta juu sanoi että se hänestä oli kaikkein hauskempi reissu kun hän pääsi sitten emäntää kyytimään lääkäriin että hän pantiin päästä kiinni pitämään
minkäslainen se ruokakomento niissä taloissa ja torpissa oli montako kertaa päivässä syötiin
kolme kertaa aamulla syötiin ensin suurus jo puhteen aikana talvella ja - suvellakin sitten jo niin syötiin kuuden aikaan kumminkin mutta kun aina se tapa kumminkin oli munkin kotonani että lihaa siellä tehtiin ja että lihaa oli niin kuin Urjalan lääkäri tämä Einola joka täällä nyt kauan on niin oli niin Tampereella se nyt on niin se sanoi että - minä kysyin että minkä takia nyt niin kovin tuota - sappitautia ihmisiin tulee niin sanoi että se johtuu siitä sanoi että nyt kun kansa on hyvinvoiva ei kukaan syö jos ehtoolla - illallisesta jää puuroa sanoi että paistaisi sen aamulla - jos maidon kanssa tai voin kanssa ei se käristetään oikein pruuniksi ennen kuin se kelpaa syödä siitä - johtuu sappitaudit siitä kovasta paistamisesta jos sianlihaa on pannussa sanoi se käristetään niin ruskeaksi että että se sulatetaan ihan että kun ennen syötiin sanoi kun minäkin kotonani olin sanoi niin pantiin paistinpannuun sianlihaa oikein suureen pannuun kiehumaan ja kovin kypsäksi ja pehmeäksi keitettiin ja siitä syötiin niin että naama rasvainen oli sanoi lääkäri väliin kun se rupesi hullujansa puhumaan kun oikein sitä rasvaista sianlihaa siitä lusikan kanssa vedeltiin sanoi oikein naama rasvassa oli sanoi se voi kyllä totta olla sillä lailla minun kotonanikin kumminkin tehtiin siellä isä oli semmoinen lahtari se osti jos ei itsellä ollut tappaa niin se osti aina jostakin suviaikanakin mistä vasikan mistä lampaan ja ja jätettiin itselle ja me lapset saimme ravun syöttiä kun ennen ravustettiin kovasti niin komeita rapuja oli siinä Kehronkin juovassa kun Kehron kylän läpi menee Savikoskelle Savikosken järveen niin mahdottoman suuri oli se ravun saksi että siinä oli oikein semmoinen pallo lihaa ja me olimme ravustamassa aina lapset sitten kun oli sitä lahdin jätteitä sen - kanssa sai kovin rapuja semmoinen puolipelukoppa meillä oli sitten aina korvat molemmin puolin seipäässä kannoimme sitä kotiin sitten ja isä laittoi semmoisen vehkeen sinne kotiin siitä on kilometri Kehron kylästä minun kotiini mennään Kehron Myllykylästä siitä pääsee vähemmällä matkalla tie ja minä tiedä jos niitä enää on niitä teitä mutta silloin kun minä kotona olin ja joka paikassa oli nuorta väkeä joka asunnossa oli oli aika hauskaa mukavaa väkeä nyt ne on hävinnyt ja kuollut ja nytkin Jouttunpään tyttäristä semmoinen Santra-niminen niin se on halvattu kuulemma ne on sekin suku on kaikki jo kuollut ja minun sukuni on kuollut mutta me likat elämme kun on kolme likkaa vanhempi siskoni se on tulee juuri pian yhdeksänkymmenen vanhaksi ja nuorempi on semmoinen yli seitsemänkymmenen ja kai me olemme vain sen takia kaikki pysynyt niin kun oli aina semmoista tuoretta hyvää lihaa sitä tarvitsisi ihmisellä olla ennen oli Tyrväässä semmoinen muistattekos te sitä Tyrvään Mantaksi sanottiin semmoinen lääkäri
no olen kuullut kyllä semmoisesta
niin sen on tytär nyt mutta sanovat että ei se tytär ole ollenkaan semmoinen kuin se äiti on se äiti on aikaa kuollut paljon siellä ihmisiä kävi oikein laajalta monelta pitäjältä ja sanovat että se neuvoi kanssa aina se Tyrvään Manta sitten että täytyy läskiä ihmisen syödä paljon että ei tule hermotautia eikä mitään mutta kun ei kaikki saa syötyäkään ollenkaan sianläskiä vaikka sen kuinka pehmeäksi keittäisi ei sitä semmoista syödä sitten ne on nyt niin uudenaikaisia sitten kai
no mihinkäs aikaan se päivällinen syötiin silloin entiseen aikaan
kahden aikaan oli aina päivällinen ja kahdeksaan se oli aina tunti se ruoka-aika ja sitten kahdeksaan saakka suviaikana oltiin aina työssä kun meilläkin oli niin kuin niitä kenkkipäiviä kaksikymmentäviisi tehtiin sillä lailla heinä- ja elonaikana Pakkaselle täytyi tehdä ja niistä sai aina sitten talosta ruoan ja sielläkin pidettiin huono ruoka jos nyt semmoista veisi työväen eteen niin ei kukaan enää söisi ne lähtisi pois ne on tullut niin vaativaiseksi nyt ihmiset en minä tiedä kummoinen te olette kun olette talollista sukua vaikka olisitte kanssa hyvin - vaativainen mutta kyllä ennen ihmiset oli vain semmoisia niin kovin nöyrähenkisiä ja ei saanut riitaa hallituksien kanssa haastaa kaikkien piti olla hyvissä sovinnoissa ja oltiinkin kun jumalansana oli käytettävänä ja joka pyhä luettiin saarna ja laulettiin hengellisiä lauluja ja lapset oli siinä vanhempien ympäri semmoista se ennen oli mutta en minä tiedä kummoista hän nyt on nyt on joka lajia niin paljon nähtävää noilla nuorillakin ja ja oltavaa ei se ole semmoista kuin se - vanhaan aikaan oli mutta hyvä se nytkin on jotka hyvästä kiinni pitää minä olen sitä mieltä
niitä on nyt niitä huvejakin kaikenlaisia ei niitä entiseen aikaan kai niin
ei - niitä saisikin panna pois oikein valtion puolesta se on liikamääräistä peliä niin kuin nyt tässäkin on tuo urheilukenttä tehtiin sitten kun suviaika tulee niin se on joka pyhäehtoo ja joka lauantaiehtoo ja minä tuota Simolan Väinön muijaa sanoin kerran kun se on siinä hommaihminen kanssa että että noin te olette oikein sen sielunvihollisen kädessä semmoinen voimakas ase olette nyt nuori vielä ja lapseton pari on aikaa hyvin ja mitäs te nyt puhutte sanoi Manti minä puhun sitä sillä minä sanoin aina kun on pyhänä nuorisojuhlat kirkolla niin te panette lauantaiehtoona urheilukentällä huvit no ei nuoret ihmiset kun rahaa on ei ne sieltä pois saa oltua nuori on semmoinen paitsi kun ei ole yhtään rahaa niin sinne ei rahatta pääse mutta nyt se onkin semmoinen aikakausi ollut että niitä tuhatsuikkusia vain on sitten joka klopin taskussa mutta sitten sitten ei mene nuorisojuhlille minä olen nyt oikein seurannut Honkolaa että Honkolan nuoretkaan ei kukaan makaa ne sen pyhän totta kai kun he yön tanssaa ja sitten siellä sekin on väärin että niin kovin sitten sitä kun on viinakauppiaat on siinä likellä kun tämä on niin metsäisessä paikassa tämä Honkolan urheilukenttä no sitten ne juo kaikki rahansa sitten ostavat viinaa niin paljon kuin rahaa penni pussissa on sitten ne ostaa niitä nakkeja ja semmoista ja vesilasistakin ne ottaa viisi markkaa se on väärin se on minusta niin kuin ryöstäisi ihmisiä että semmoiset saisi kyllä kieltämään mutta ei niitä mikään kiellä - kauan kuin valtio saa siitä kanssa kai aina vähän rahaa minä sanon kyllä Honkolan nuoret kumminkin on mennyt oikein monta askelta alas päin entisajoista kun huviakin oli vain joskus mutta se on nyt vallan jokaviikkoinen peli ja olisi se ainoastaan se huviraha en minä siellä ole eikä minun lapsenikaan ole mutta noin kun minä nyt ajattelen kansaa yleensä että kun työväki siellä käy ja saavat hyviä palkkoja niin kaikki raha menee sinne sitten ollaan perhesuhteetkin ollaan vähän kiukkuisia kotona tarvitsisi olla siitä tulee semmoista huonoa jo perheen keskuudessakin kaikissa tarvitsisi olla kohtuus
minkäslaista huvia sitä vanhaan aikaan oli nuorilla
semmoista että - harmonikkaäijä soitti kitisti nurkassa ja - toiset tanssasi lattialla niin kuin puolihullut
no missäs niitä tansseja pidettiin sitten
no jos oli semmoinen suuri pirtti pidettiin elotanssikin kun - kamppiaiset tuli niin tanssattiin se Kehrollakin kumminkin oli ja kai se joka paikassa oli mutta ei sitä aina pidetty mutta joskus kyllä ja kyllä se tanssi semmoinen onkin eikä tanssi mitään helvettiin ketään vie kun ei siinä mitään muuta ole kuin se että minä sanon minä olin kyllä kova tanssaamaan - mutta minulla oli aina se ajatukseni että kun vain osaisi soiton mukaan että ei vain jalat sekoa en minä muuta mitään siinä huomannut eikä se sen paremmin vie kadotukseen kuin mikään muukaan mutta se että liika on aina kaikissa liikaa ja tuo mahdoton rahan kokous minä - tunnen perheitä täälläkin kun on sitten vaimotkin kotona tuskastuu kun tarvitsisi olla rahaa ja rahat on mennyt ja ne miehet kun on juoppo mies ne juo siellä iltamapaikassa rahansa tuo Järvinenkin puhui juuri se oli vahtimestari tuossa kentällä vähän aikaa niin sanoi että sitten kun ne juopuneet miehet on aamulla pää kipeä ja rahat pois ne on niin kiukkuisiakin ne tekee tarpeensakin vain niin - sen tanssilavan permannolle kun he on niin kiukkuisia kun pää on kipeä ja rahat pois niin siinä tarvitsisi olla semmoinen vähän toisenlaista nähkääs ei oikein kun sivistyneitä ihmisiä on ei ne mutta tämä tämä on vielä nyt semmoinen vaikka kyllä tuo aina opettajat minä olen sanonut kun tuo pääsee nyt eläkkeelle että Honkolan opettaja että onkos sillä yksi vuosi vain enää että raskas paikka teillä on kyllä ollut mutta en minä ole kuullut muuta yhden kansakoulupojan yksi kun oli niin villi ja tyranni kansakoulua käydessään kun oli - naisopettaja se alakoulunopettaja Hilma Salomaa Helmanni niiden entinen sukunimi on ja ne oikein kiusaa teki sille opettajalle mutta sitten kun oikein kova paikka tuli niin täytyi mennä yläkoulunopettajan sitten nytkin kun ne siellä sitä ne alakoulun pojat varasti semmoisten alakoulun plikan rahat sillä oli viidensadan markan raha ollut ja näytteli rahaansa sitten oli rehvakas kun hänellä rahaa oli ja pojat otti rahan pois ja menivät kauppaan ostivat - oli koulu silloin käynnissä vielä niin se selvitettiin sillä lailla sitten kotoa täytyi maksaa ne kaikkien sitten se asia selvisi mutta kumminkin niin kova paikka oli sitten kun ei ne omistanut sitten kun se rouva se Koppilan rouva joka alakoulua pitää niin otti lujille sitten joukkonsa kun hän alakoulunopettaja on ja pojat ajoi vain takaisin että he ei ole semmoista tehnyt vaikka rahat oli jo kauppaan viety ja ostettu karamelliä ja se meni yläkoulunopettajan tykö sitten ja sanoi että minä en voi näille nyt mitään näille pojille että ne ei omista tekojansa ja sitten se otti yläkoulunopettaja sinne tykönsä sitten ne pojat ja alakoulunikäisiä sen minä pidän suurena ihmeenä että kuinkas perheestä lähtee sentään semmoisia lapsia ei ei minun sovi puhua kun ei minulla ole poikaa ollutkaan mutta kyllä likoissakin tyranneja on kyllä minäkin silloin kun minä kiertokoulua Isolla-Hutkolla kävin ja Pakkasen Oskari teki aina sitten pienemmille kiusaa heitteli sannalla ja mitä hän puunkapulaa sai kiusasi aina pienempiä sillä lailla se Oskari oli semmoinen villi Janne on vallan toisenlainen ollut niin sitten me päätimme että me telkeämme sen kerran Pakkasen ulkohuoneeseen sen Oskarin kyllä likoillakin sisua on ja täytyykin olla eihän tässä maailmassa muuten toimeenkaan tulisi ja sitten me kyttäsimme sitten koska Oskari meni ulkohuoneeseen panimme oven hakaan ulkopuolelta ja Oskari jäi - ja oltiin kiertokoulunmukuloita ja ja sitten se pääsi sieltä alipuolen kautta jostakin kivijalan päälle astui sitten ja pääsi sieltä pois se sanoi opettaja Koskiselle sitten sen ja se oli semmoinen rangaistus meille sitten meidän täytyi noin kämmenemme pitää ja se opettaja antoi vitsaa siihen se lujaa lyönyt mutta että se rangaistus oli se ja minä olen sen monelle likalle puhunut että kyllä likkakin häijy on kun se saa semmoista niin kun se heitteli santaa ja kaikkia meidän huonompien päälle aina me päätimme sitten että emme me mitään muuta sille voi mutta teljetään se ulkohuoneeseen pantiin ovi hakaan mutta - ei semmoista en minä kuullut lapsuuden aikana että olisi toiselta rahat ryöstetty tai sitten jos ei sitä ollutkaan mutta nytkin se asuu Velkalassa se perhe - jonka tyttö se oli kenellä sitä rahaa oli niin
kuinkas pitkään - aina yhteen löysiin siellä kiertokoulussa oltiin
se oli kaksitoista viikkoa se oli kaksitoista viikkoa joka paikassa siinä oli sitten kyllä - lomapäivät ja kaikki siihen kahteentoista viikkoon luettiin se oli se kävi sama opettaja Halkivahan ja Kehron ja Honkolan ja Velkalan Pappilankulmalla oli jo eri opettaja kun minä olen niidenkin virkaa ajatellut ne elää ne neiti Tuuloset vielä niillä on Ypäjällä vanhemmilta peritty semmoinen kaunis huvila vanhempi ja nuorempi on ollut sitten niitä alakoulunopettajia keskinen oli aina kotona hoiti lehmää ja lampaita ja kanoja mitä hän piti se on semmoinen - kaksi hehtaaria maatakin ja ne elää siellä nytkin vielä kaikki ja aina kun mekin tapaamme toisemme sen Vannin kanssa he asuikin meillä monen tärmiinin ajan silloin kun me olimme Rystollissa täältä välillä kymmenen vuotta kun meidän mies pyysi kun täällä oli semmoinen pehtori silloin semmoinen Tulosen vävy Koskinen ja se oli semmoinen juonittelija sitten ja meidän mies oli taas semmoinen liian - liikaa suoranluontoinen ei se saanut sitä kärsittyä se meni pyytämään hallitukselta sitten että jos me saamme muuttaa Rystolliin ja asessorivainaa sitten - kysyi että minkä takia niin hän päätti jo että ei hän moiti pehtoria eikä mitään mutta sen takia vain kun olemme kehrolaiset molemmat minä ja hän itse Kehrolla syntynyt ja kasvanut niin asessorivainaa se eli silloin vielä sen tappoi punaiset kanssa ja niin kuin sen lasten opettajankin sen Asplundin joka oli niin äärettömän hyvä se oli - täällä sen vanhemmat pojat jo koulussa oli tappoivat senkin että kyllä monta kertaa vielä nytkin hyvin ikävältä tuntuu mutta ne on ollut ja mennyt mutta ei ne tahdo lähteä mielestä ikänä semmoiset kamalat teot ja kyllä ne meidän miestäkin piinasivat sitten kun se sanoi että hän on sotaväessä ollut silloin kun silloin kun sotaväkeä pidettiin että hän on valansa siihen tehnyt että jos omaan maahan vihollinen tulee niin sitä vastaan mennään mutta ei täällä keskinäinen sota ei se ole kuulu oikein asiaan kun ei se ole hallituksesta vaikka hallitus kyllä mutta punainen hallitus väärä ja - sillä lailla sitä on oltu ja - yöllä tuotiin sentään meidänkin rapuntolppaan pitkä kirjoitus oli sitten siinä meidän miehelle että kello kaksi on viimeinen kokous työväentalolla ja sinne on voudinkin tultava jos hän meinaa elää minä menin navettaon aamulla lypsinämpärin kanssa luin sen rapuntolpasta sen pitkän kirjeen ja otin poiskin sen sitten ja menin sisään takaisin ja mies pääsi juuri - aamukahvia joi minä sanoin lue nyt sitten tuossa se käsky on kyllä minä silloin pelkäsin ajattelin että kyllä se nyt meille rupeaa peliänsä pitämään mutta sitten taas luotin siihenkin että kun niin monta kertaa Jumala on niin kovin kovasta paikasta pelastanut nyt näinä vuosina kun nämä tämmöiset että hengen päälle käydään se ole hyvä ihminen joka menee ryöstämään toisen omaisuutta ja henkeä ottamaan kunnon ihmisestä mutta se ei sovi rehelliselle uskovaiselle miehelle meidän mies otti sen paperin minun kädestäni ja luki ja heitti sänkyyn maate ja sanoi tappakoon saatanat minun tuohon jos minä pahaa olen tehnyt mutta ei tullut mitään ei tullut yhtään meille silloin pyhänäkään
niin asuittekos te täällä Honkolassa silloin vai
asuimme tuossa - pitkässä pytingissä joka on nyt vallan tyhjä ei siinä asu ketään siinä on paljon huoneita täältä on vähentynyt ihmiset niin kovasti tyhjiä huoneita
missäs ne Honkolan väki asui ja niitä torppareita oli paljon
torpat oli omissa torpissansa suuria torppia oli ja kartanon rengit ja muonamiehet niillä oli kartanon rakentamia asuntoja mutta niitä on hävitetty ei niitä olekaan enää
olikos niitä tuossa harjulla niitä kartanon rakennuksia siihen aikaan
oli siinä täältä mennessä vasemmalla kädelläkin juuri asui navettamiehiä kaksi oli se pytinki semmoinen molemmissa päissä asunto ja kun oli navettamiehiä kun kaksi navetallista karjaakin oli yli viidenkymmenen lehmän oli oli kaksi navettamiestäkin silloin ja siinä ne asui ja oli mutta en minä tiedä mihin ne ihmiset ei nyt tarvitakaan niin kun koneilla kaikki tehdään väki saa mennä nyt kävelemään kaupunkiin ja mihin he on mennyt sitten osa tietysti on maantiemittarinakin
olikos ne niitä kartanon työmiehiä vai kartanon torppareita jotka siinä kapinassa innokkaimpia oli
oli kyllä noita nähkääs ei niinhän asessorivainaakin sanoi että ei hän ole sitä vastaan että ollaan sosiaalidemokraatteja että kun ajetaan lain mukaan asioita mutta nähkääs niillä on suuri ero sosiaalidemokraatilla ja kommunistilla kommunisti on semmoinen se ottaisi toiselta vain kaikki ja ottaisi hengen ja kaikki mitä sillä on kyllä niitä täällä vieläkin niitä jälkeläisiä on vähän tuossa semmoinen joka nyt myi kaksi lehmäänsäkin juuri pois ne on niin rikastunut tuosta kartanosta nyt kun ne on niin tavattomasti maksettu isäntä on köyhtynyt mutta väet on rikastunut kyllä isäntä on mennyt huonoksi ja silloin kun minä myin sinne asessorskalle ne viisitoista kanaa nyt kaksi vuotta tänä keväänä niin kun minä sitten rupesin sitä ihmettelemään että - kun ennen amiraalin aikana ja asessorin aikanakin ostettiin metsää Vesilahden puoleltakin ajettiin paljon tänne Honkolan - maillekin ja sitten nyt pannaan metsät kaikki mutta ne en minä ymmärtänyt että se semmoiseksi tullut on asessorska sanoi että se on nyt semmoinen asia tälle Ropille sanoi se ei tule millään toimeen jos ei se metsästä ottaisi rahaa kun - maatyöväki on ne on kaikki kalliita joka tunti on kallis menee ei se ole semmoista kuin torpparit teki niistä veropäivistään ja ne ei ne semmoista enää ole eikä en minä tiedä jos - koskaan enää semmoinen aika tuleekaan mutta mutta ei semmoinenkaan aika hyvä ole kun aina ryöstettäisiin ja ilman otettaisiin kyllä minäkin sitä sodin vielä nähkääs nähkääs kun silloin vuonna seitsemäntoista kun toukoaikana ne lakon teki sitten ne kommunistit eikä sosiaalidemokraatit mennyt ollenkaan ja tämmöiset hovit oli touottavana silloin pantiin kapinatalvena lumen päälle siementäkin makasiinista meinattiin jos ei keväällä ole enää makasiinissa mitään ajettiin paljon hankien päälle kauroja ja ohria ja kaikkia ja kyllä ne sieltä sitten nousi ja kasvoi keväällä niitä vähän sekoiteltiin mutta silloin oli kauheaa kun se lakko oli ja ne haukkui niin mahdottomasti sitten semmoinen ompelijan mieskin tuosta se tuli oikein minunkin tyköni sitten kun sontia hajotimme kun - ohratoukoa tehtiin sano vain sitten että pysyy pedon merkkikin sitten minussa ikäni että en minä saa työtäkään mistään mutta kun sinulla on nyt jo se pedonmerkki mistäs sinä sen sait eikä se minulle mitään ei se minua sen paremmin haukkunut kuin hän haukkui nähkääs täytyy aina totta puhua mutta puhua vähän sillä lailla leikin kannassa silloin kun semmoiseen paikkaan joutuu ja ne haukkui niin mahdottomasti meidän miehen ne pysäytti aina sillä oli parihevoset oli se hevosien nimet oli Karhu ja Lasse niin komeat hevoset kun se ajoi toukoa teki ja ne sanoi aina pysäytä mies heillä on asiaa ei sinun asiasi ole sen kummempaa nyt kun se on ollut koko sinun aikasi sanoi meidän äijä vain ja kiristi vain ja ajoi aina lujempaa ja touot tehtiin silläpä ne on kyllä niitä semmoisia täällä nytkin vielä on kun oikein sydämestään vihaavat niitä kun ei mennyt siihen lakkoonkaan silloin mutta se on nyt selväkin jos ei toukoa toukoaikana tee niin ei ole leipää ei punaisella eikä valkoisella se on semmoinen kyllä maanviljelijät sen tietää ja tuntee mutta ne hosui kaikkia vastaan mitä mikä vain oikein on
olikos täällä muita talollisia monta siihen aikaan tämä kartano oli ja ketäs oli taloja
oli Velkala Villamo Kehron Laurila ja Halkivahan Vehmas
niin nämä oli näitä kartanon sivutiloja
ne oli kartanon sivutiloja ja niissä asui palvelijat sitten kaikki mutta nyt ne on Halkivahan meni kaikki siirtoväelle kai Vehmas
juu se on kokonaan siirtoväellä
ja sitten Villamo meni kaikki ja näistä meni Velkalasta meni paljon ja Kehron Laurilasta semmoisia kaukaisempia sivumaita että kyllä se kyllä se aika tasajakoa oli
ketäs tässä oli Honkolassa muita talollisia sitten
tässä kartanossa
ei kun siis tässä Honkolan kylässä
mikä kuului Honkolan kylään ei tässä oikeaa taloa ollut ollenkaan semmoisia kuin ennen maailmassa silloin kun nuijasota oli josta kirjoissa luetaan kun kolmekymmentä vuottako ne soti silloin ja niitä taloja hävisi paljon amiraalivainaa osti sai kympilläkin tuosta tuon Kirkkovainiokin sanoi että siinä on kolme talollista ollut ennen mutta ne sitten rahanpuutteen takia kun amiraali oli rikas se osti niitä sitten ne on sillä lailla joutunut että niin kuin nyt lukusiakin pidetään en minä tiedä pitääkö ne enää mutta Kehron Rystollissakin täytyy kolmena vuonna pitää siinä on Alipakkanen ja sitten Laurila ja Säily ne ollut ennen Rystollin taloja ja kun ne on amiraali ne ostanut kaikki yhteen sen täytyi kolmena vuonna lukusetkin pitää ja niitä pidettiin aina siellä talossa sitten - suuremmassa huoneessa sitten kun maanmiesseurantalo tuli niin - niitä pidettiin siinä
missäs täällä Honkolassa se vanha työväentalo oli silloin
se on tuossa juuri tällä puolen Honkolan kaupan jossa niin ikkunat auki on se on työväentalo ja toinen oli siinä semmoinen - jonka ne osti Kehrolta semmoisen Tannin Hutkon riihirakennuksen ne laittoi semmoisen ison työväentalon siitä mutta sitten silloin kun ne punaisetkin hävisi sitten ja joku niistä jäsenistä sai sen ostaa sitten sanoivat että se vietiin Toijalaan sitten joku niille yhtiönmiehille rakennettiin siitä asunto sinne liki Toijalaa kun se rautatiellä se mies
sielläkös ne punaiset silloin sitä päämajaansa piti siellä työväen
niin siinä työväentalossa niin mutta loppujen lopuksi sitten ne otti palokunnantalonkin ne rupesi pelkäämään työväentalossa kun niitä pompitettiin jossakin niitä työväentaloja lehdistä luettiin niin ne meni palokunnantalolle ja sitten kun se koko homma loppui se sotahomma ne lähti menemään ja hevoset veivät sitten kun Honkolassakin oli vähän vailla kolmekymmentä hevosta tallissa kun kaikki hevosilla tehtiin no sitten ne otti kaikki ratsukseen sitten kun he pakeni paljon niitä oli niitä punaisia sotilaita ja ne otti - ratsuhevosella ne lähti mutta kaksi jäi semmoista opeteltavaa varsaa oli Sylvi ja Irja oli niiden nimet kun ne - selkään rupesi miehet astumaan niin hevonen hyppäsi pystyyn ne jäi kartanoon ne kaksi opeteltavaa varsaa silloin sitten virkakunta määräsi pappilan arentaattorikin se Kristaa se on nyt kanssa kuollut ja se Marjaana kuolikin - hassuna kanssa ja senkin määrättiin parilla tulemaan Honkolaan touolle silloin sitten kun ei itsellä hevosia ollut ja sieltä tuli sitten pari pappilasta ja se arentaattori itse Kristaa mieheksi ja se hänen vaimonsa sitten se Marjaana minä tiedä kai sen sukua vielä jossakin Halkivahassakin vielä sen Marjaanan on sitten se emäntä tuli kovasti meille haukkumaan sitten siitä kun heidän parilla Honkolan pellolle toukoa ruvettiin tekemään ei isäntä mitään puhunut ja se tuli meidän puolelle sitten kun me siinä pirttipytingissä asuimme tuossa päässä meillä oli siellä huoneet ja se haukkui vähän tavattomasti sitten niin sanoi että ennen kuin joulukin on niin lahtarien maatkin on puhki ja pappien maat se oli aika hullu ämmä minä kiusoittelin sitä vain sitten sillä lailla minä sanoin mutta - aika hassua kun silloinkin sentään sitä palvattua sianlihaa ja sen mies oli - tai sen miehen veli semmoinen mikä sen nimi oli joka varasti - palvusaunastakin lihoja Honkolassa mutta en muista mikä aikaa ne kuollut on ne on kaikki kuollut enkä minä tiedä kummoisena he on kuollut mutta kumminkin sitten meidän mies oli esikunnassa niin sanoi että miksi et minulle sanomaan tullut sanoi minä olisin sen muijan nostanut tuosta perälasista tuohon juustokellarin katon päälle sanoi en minä häntä lyönyt olisi enkä lykännyt mutta kun se juustokellari oli siinä meidän kyökin lasin alla minä olisin nostanut tuohon vain sen istumaan tuohon katon päälle se kyllä ne niin kauheita oli niin mutta kaikki on hyvin mennyt
kukas täällä pappina silloin oli silloin kapinan aikaan
silloin kun kapina oli silloin oltiin vähän aikaa ilman papittakin Huhdissa oli pastorin paikalla semmoinen Lehtonen ja oli vähät aikoja oli semmoinenkin aika että ei ollut pitäjässä pappia muuta kuin se Lehtonen se pastori Lehtonen ja senkin minä muistan senkin jutun siitä kun kun ei koko - nähkääs kyllä köyhää on ollut kun Kehron kylässäkin isojakin taloja on sentään ne kolme Hutkoakin ja isot Vesalat ja Sakarat ja eikä sadetakkiakaan ollut kenelläkään muuta kuin Pakkasen Maurilla ja sitten se pastori tuli pyörällä Huhdista kun pastorin asunto on siellä aseman lähellä kun me pidimme aina lähetysjuhlat - Kehron siinä Tervamäeksi sanottiin kun on siinä kaupan ja Iso-Hutkon välillä se semmoinen korkea töyry ja sitten kun juhlat loppui ja silloin oli Kehrolla semmoisia sanotaan henkisesti sivistyneeksi miehiksi kun ei istu tuolla korttipelissä eikä juopposeuroissa siellä oli Helmannin Jussi semmoinen ja Pakkasen Jussi tämä Janneksi ne sitä sanoo ja Vesalan Kalle ne oli aina hommassa kun tehtiin suuret lehtimajatkin juhlapaikkaan ne toi niitä koivuja vain mistä he vetelivät ja toivat tekivät suuria lehtimajoja ei ne semmoisia kai enää teekään mutta siihen aikaa ja sitten niin juhlat rupesi loppumaan veisattiin lähtövirttä ja rupesi satamaan kovasti no siinä tuli semmoinen hätä meille toimihenkilöille sitten kun pastori pyörällä tuli pikkutakillaan oli ja kun hän Huhdista pyörän päällä istui ja tuli Kehrolle ja ne päättää se toimikunta siellä sitten että sinä saat Pakkasen Maurilta mennä kysymään sillä on sadetakki kun siellä olet työssä suven talven ei se sinulta kiellä sitä no minä menin ilomielellä minä luulin sitten että minä siltä sen saan ja ja satoi vettä niin kuin aisaa oli syyskuun loppupuolta jo melkein viimeinen viikko oli ja minä menen Pakkaselle sillä mielellä että - minä sen nyt saan tuoda ja Mauri rupesi kohta sanomaan Mauri-vainaa että se on minun sadetakkini meno kun mies istuu tästä Huhtiin pyörän päällä en minä ole raskinut sitä itsekään pitää eikä antanut ja minä oikein porasin minä olin niin paljon kanssa lapsekas ja semmoinen ymmärtämätön porasin semmoistakin asiaa että kuinka ihminen voi tommoista tehdä on kuusi komeaa hevosta tallissa seisoo eikä niitä raskittu asettaa että olisi varkain jos likatkin johonkin meni silloin kun Mauri meni Kangasalle kylään emäntänsä kanssa niin silloin likat otti kyytiä taas ja menivät jos oli Laukeelassa tai jossakin semmoista nuorten seuraa minä tulen Pakkaselta poru suussa pois sitten ja ne - vähän kiusoitteli minua sitten nuo se Helmannin Jussi ja Pakkasen Jussikin ja Vesalan Kalle ne oli kolme semmoista yksimielistä että luulit sinäkin että sen sydän pehmiää että kyllä se sadetakin antaa mutta ei mitään mutta oli kovana vain semmoisia ne ennen oli ei semmoista enää ole ja nähkääs kuinka sadetakkia niin - nyt on kaikilla pikkulapsillakin kyllä tämä erinomaisesti rikastunut on sitten kun ne lakkasi hulluttelemasta rupesivat ihmisiksi elämään meinaan ei se työväellekään kuulu ollenkaan että se rupeaa semmoisia erinomaisia markkinoita pitämään ei ei se ole työväen ohjelmassa semmoinen ollenkaan vaikka en minä ole heitä seurannut enkä heidän peliään tarvinnut kun minä olen täällä Honkolan kartanossa ollut se ompelijan rouvakin silloin kun tuli sitten minua kun minä en - lakannut sontia hajottamasta vaan minä hajotin sen kiukkuisemmin vain ja hee se sanoi sitten että pysyy pedon merkki sitten minussa että en minä saa mistään työtäkään en minä tarvitsekaan työtä kun täällä on niin paljon kuin minä vain teen minä sanoin mutta kun sinulla on nyt jo se pedon merkki mistäs sinä sen olet saanut kyllä minä aika rohkea olin kun ei minua ole kukaan lyönyt että sitten minä en osaa pelätä
no täältähän on semmoinen Linnan Väinö kirjoittanut niistä kapina-ajoista kirjankin
kyllä minä tunnen Linnan Väinönkin nähkääs sen isä piti piti Linnan torppaa ja oikein kunnon mies olikin tämän Väinön isä lahtari se teki lahtikauppaa ja piti torppaa kun se en minä niitä lukenut niitä kirjoja ole minä sanoin että en minä ilkene ollenkaan lukea kun minä tunsin niin kovasti ne ihmiset tunsin tämän pojan isän ja isänsä muotoinenkin on se poika ja kuinka se oli kunnon mies se Linnan Vihtori kun sanoivat että se kirjoitti kerran sitten Musta rakkauskin tämä poika se keksi tämmöisen mukavan rahatyön nähkääs ei - ei siinä ole mitään muuta kun tietää että kansassa on nyt paljon semmoisia monelle päin ajatukset että niille saa sillä lailla kirjoitella ja puhua ja saada rahaa itsellensä ja rahaa se on tienannutkin tämä Väinö mitäs tuossa tommoisessa torpparikansassa niin kuin nyt tuli mieleeni Urjalan Sanomasta kun tämä - neiti Selin juuri se on oikein meidän semmoinen pitkäaikainen ystävä joka nyt kuoli kyllä sen lukenut olette se pankkivirkailija niin se pruukasi aina sanoa sillä lailla minua kun minä väliin sanon minä olen hänen lapsesta saakka sen oli isä semmoinen ja niin kunnon mies niin kuin tämä tytärkin juuri se oli kirkkoväärtinä se Selin-vainaa kauan aikaa Urjalan kirkolla ja sitten kun se siitä kuoli se pois sitten niin en minä muista mikä tauti sille tuli ja nyt tämä tytär on sitten siunataankos se nyt ensi pyhänä kirkossa mitäs - siellä munkin tarvitsisi olla mutta minä olen niin huonossa kunnossa ollut jo tammikuusta saakka että minä en lähde enää se on lääkärienkin kova kielto että kun kuume on silloin ei saisi mihinkään mennä mutta minä olen sillä lailla itseni pilannut silloin kun sen Arajärven sen Hilman Arajärven Lauri Arajärven rouvan se oli kuusi vuotta Honkolassa karjakkona se Lauri Arajärvi ja se oli Kurkijoella siellä karjakkokoulussa ja se hänen vaimonsa oli meijeripiikana ja se meni siellä naimisiin ja se Arajärvi kuolikin nuorena tämä on leskenä ollut tämä Hilma kanssa se on Urjalankylästä kotoisin Ketolan likkoja ja sitten se nyt kun se oli niin loistavasti sitten se hautaus toimitettiin kaikille oli se virsi painettu penkille vieraille ja minullekin antoivat sitten mutta se jäi kirkonpenkkiin minulta ja minä olin niin kovassa kuumeessa silloin juuri sitä - vieläkin sitä samaa kuin minä silloin tammikuun ensimmäisellä viikolla niin lankesin ja aina kun minä ylhäällä olin ja tein töitä niin ei kuumeinen saisi sillä lailla tehdä mutta sen täytyy tehdä kun ainoa ihminen on ja kun ei anna peräksi ja käy kuinka hyvänsä silloin minä oli hyvin kipeä kun Arajärven rouva siunattiin Urjalan kirkossa ja me olemme sen Antin kummit sen - Antti-niminen poika sillä on niin me olemme sen kummit ja minä ajattelin kyllä minä sentään nyt menen käyköön nyt kuinka hyvänsä mutta minä menen että minä kuulen kummoisissa oloissa se meidän kummipoikamme on ja menin tuossa autossa vain sitten kirkkoon ja olin siellä paljon oli suruväkeäkin mitäs se Arajärven suku ne on semmoista kaikki niin etevää ne on niin kaikenlaisia virkoja ja sitten olisi tarvinnut mennä hautajaisia juomaan sinne Levolle joka on sitä samaa sukua mutta kun minä menin kunnalliskotiin sitten samalla reissulla että ei minun taas tarvitse lähteä Laukeelaan menin taas sitä Hilta Ruutia katsomaan kun joka meille tuli silloin kun siirtoväkeä tuotiin moni on minua sanonut se Lehtimäen Emmakin joka nyt kuoli siihen semmoiseen ikävään tautiin sen maha rupesi mätänemään tästä kun aina avattiin tästä kun vettä pois otettiin se kuoli semmoiseen että sen rupesi ihan mätänemään ja Lehtimäki on itse nyt Tampereen yleisessä sairaalassa että on joku vatsavika kanssa ja sitten niin kun ne sitten siinä tulivat tervehtelemään ja minä ajattelin sitten että en minä sitä poikaa enää tunne kun pienenä olemme sen ristille vienyt Urjalan pappilassa me sen kuljetimme ja minä kysyin sitten yhdeltä tyttäreltä että onko Antti sakissa niin on ja se on nyt tuolla tulee juuri kongilla sanoo se - neiti-ihminen se olikin ja oli niin hauska kun minä menin sentään se on sitten Janakkalan pitäjässä semmoisena virkaherrana niin kuin nyt täällä Urjalassa on Turkia siellä niin se meidän kummipoikamme on Janakkalan pitäjässä samanlainen virka että oli aika hyvä mieleni kun se on hyvissä toimeentuloissa se on sentään aika lapsijoukko kun me olemme vienyt kolmekymmentäneljä lasta ristille ja kaikille aina sentään vaikka ei niin paljon rahaa penniä ollut mutta kun oli aina muuten semmoista hyvää tointa ja onnea kun minä lehmää pidin ja saimme viisi litraa päivässä muonamaitoakin silloin annettiin paljon sitä syötävää kun ei rahaa ollut paljon kun sitä nyt ajattelee kun kolme vuotta peräkkäin oli semmoistakin vuotta minulla kun täällä oli se vanhanaikainen komento että jos tuli toimeen niin - miehen palkka sai olla siellä lokakuun loppuun konttorissa ja konttoristi maksoi valtionverot ja kunnanverot silloin oli semmoinen neiti Bygden konttoristina ja meilläkin sitten tehtiin sillä lailla että kun Laukeelassa oli joka keskiviikko toripäivät ja minä tein kotona voita Markkulan pappa teki meille puolen kilon vormun ja kilon vormun vanerista tai mistä he tehtiin minä vein Laukeelaan aina voita joka keskiviikko ja rahaa tuli aina silloinkaan paljon voit eikä mikään maksanut ja kai se nyt samanlainen aika pitäisi tulla sitten että ei ole rahaa minä sanoin että en minä yhtään pidä mieltä pahaa vaikka tämä - vanhuuseläkekin menisi nyt kun nyt on kahdeksantuhatta kahdeksansataa jos saisi sitten kahdeksan markkaa ja kahdeksankymmentä markkaa minä sanoin uudella asetuksen mukaan en minä pelästy yhtään en minä ole oppinutkaan suurilla rahoilla leveilemään silloinkin kun kotona olin niin työtä oli paljon ja syömistä oli kyllä tarpeeksi mutta rahaa ei ollut kun kevätkin tuli ja parkkimetsät suli niin me olimme aina Jouttunpään likat ja Jokelan likka ja ne kaikki parkistimme ja Huhdissa oli semmoinen valtion parkkimakasiini oikein pitkä makasiini ja ne tarvitsi pienentää ja hakata ja pehmittää niin kauheasti herran jestas kun minä väliin ajattelen sitä työtä että nyt kun Honkolassa yksi navettamies kokosi ei mies kun se vaimo semmoinen Heiskasen vaimo ne sai kerpona viedä ne parkit Huhtiin mutta silloin oli semmoinen pitkä suuri makasiini ja ne täytyi olla niin pehmeiksi hakattuja sai sitten jonkun markan kun sinne vei monta - säkillistä
milläs ne kuinkas ne pehmitettiin
semmoinen jolla noitakin viljoja ennen tapettiin sitä sanottiin oli kepakka ja manu semmoinen kun tehtiin männystä kun oikein - olkapään takaa vedeltiin oi jestas
se oli manu sitten
niin se oli manu se tehtiin sillä lailla jätettiin yksi oksa siihen semmoinen että se oksa jää siihen sillä huimeltiin vain sitten pantiin ahtaen viljat noin lattiaan - rukiit lyötiin seinään ja sitten semmoisella häkillä tapettiin ne pahnat vielä mutta sitten noin ohrat ja kaurat niin ne pantiin lattioille sillä lailla mukavasti laittaen ja siinä pehmitettiin ja hakattiin oli kuuma riihi ja siellä aina sitten oli isä oli aina riihen puolella ja minun kanssani hakkaamassa se on kyllä se ihme on että minä vielä ihminen näinkin hyvässä kunnossa on kun on sentään niin raskaita päiviä tehnyt mutta ei niitä raskaana silloin pitänyt se oli pääasia vain kun tiesi että tuli taas markka rahaa ja mitäs nyt on raha nähkääs kun minullekin annetaan sitä vanhuusrahaa ja tuo rouva joka täällä postia hoitaa niin se tuo sen minun rahani kotiinkin ja sitten se oli se on nyt jo kaksi kertaa kai ollut kahdeksantuhatta ja kahdeksansataa markkaa niin minä ihmettelen että ei tämä ole laitapeliä naiset kiusoittaa aina tuo opettajan rouva minua sanoo että kun lapsenne maksaa kaikki kovasti niin teille annetaan kaikilla on mahdottomat verot niillä meidänkin väillä kun kun heillä on semmoisia mukavia virkoja ja ei ne puutu teiltäkään äänet jahka te virkaa pidätte niin kyllä minä sen sanon että kyllä ääniä lyödään toi sanoo aina Honkolan opettaja että se maksaa kenellä rahaa on
niinhän se on
mutta kyllä toiset kovin valittaakin minun oli taas isävainaani semmoinen kyllä mar niitä aina on maailman alusta ollut totta kai veroja milläs seurakuntaa pystyssä pidettäisiin mutta isävainaa oli taas semmoinen se sanoi aina että silloin pidetään ihminen oikein arvossa kun sille pannaan paljon ääniä sitten kunnanmiehet arvostaa silloin torpparin äijääkin se sanoi aina piti semmoista leikkipuhetta niin kun me väliin puhumme sitten kun emme me ole kumpainenkaan saanut emme viittä penniä perintöä vaikka sentään semmoiset isot torpat oli mutta minunkin se nuorempi veljeni sille tuli Tyrväästä se vaimo ja ne järjestettiin sillä lailla että ja emmekä mennyt pyytämäänkään en mennyt minäkään en minä mennyt huutokauppaankaan kotiini minä ajattelin se on niin kauhean pahaa katsella kun niitä myydään että olkoot siellä sillä palkalla ja ne järjesti sen taas sitten tuo oli kirjurina Rauhala-vainaa se vanhemman sisaren mies ja - Kallen kotona tehtiin taas Vesalassa samalla lailla siellä oli se uusi polvi kuusi henkeä ja ei Kallekaan mennyt ollenkaan sitten sanoi että ei hän mene ollenkaan katselemaankaan mutta ne saa nyt niin kovasti vaikka ei muuta olisi kuin oma mökki vaikka ei olisi muuta tämmöinen oma mökki kun tämän myy tästä jää vähän perintöäkin mutta kun niitä torppia vain oli sitten ja semmoisia niin ei ne saanut mitään
no mitäs niitä muita oli semmoisia rahantuloja kuin se parkistaminen
no se oli semmoista rahatyöhön pojat meni tukkiuittoon keväällä no talvella mentiin pojat kaatoi puita ja minä vedätin toisella hevosella ja isä toisella ja pojat kaatoi ajettiin suuria tukkeja Laarunjärvelle Savikoskelle siitä tuli aina rahaa rahatyöstä ei siitä torpasta tullut muuta syötävä ja silloin kun minunkin isäni sinne Hölliin meni niin hävitettyyn paikkaan että siellä oli muonamuorikin silloin ei tullut täytyi ostaa sitäkin mitä muorinmuonaan meni mutta minunkin isäni oli semmoinen kova hommamies kaikin puolin ja silloin oli aina erinomainen rapujuhla sitten kun suviaikana kun saimme hyvät ravunsyötit kun isä oli jos hän tappoi lampaan tai vasikan ja otettiin itselle lihaa ja kaupunkiin vei loput ja voi jestas kun ne ravutkin oli suuria ja komeita ja kun ei silloin kun luutnantti Honkolaan isännäksi tuli ja saksalaisen emännän toi ne pani ne sakolle silloin kaikki ja ryöstivät - niiden rapuhaavit ja kaikki se luutnanska piti semmoisia se oli kyllä väärää peliä se oli jo niin kuin kommunistien peliä mutta se oli taas heidän komentoansa mutta siellä Kehrollakin sitten kun isä laittoi semmoisen mahdottoman suuren muuripadan sitten - keväällä sillä lailla kun hän kun me se oli meidän suvityömme aina kun me ravustimme mukuloiden ja kivien päälle semmoisen se veti viisi suurta saavillista se pata ja sanoi kyllä hänen joku sitten huutaa huutokaupassa sanoi isä laittoi semmoisen sinne mäkeen ja sitten aina kun me tulimme ravustamasta se oli se puolipelukoppa täysi rapuja ja seipäässä kannettiin ja sitten se vesi tarvitsee kiehua aina kun ei rapua sovi muuten tappaa että ihan kiehuva vesi varmasti kiehuva vesi ja sinne äkkiä kaadetaan ja miehet sekoittaa siinä vielä että ne kuolee äkkiä olettekos te nähnyt kuinka rapua keitetään
no kyllä joskus olen nähnyt
jaa että tiedätte senkin pelin
mutta ei niitä enää pahasti rapuja olekaan
ei niitä ole ne loppui yhteen aikaan vallan tuli semmoinen rapurutto silloin juuri sitten kun se Honkolan luutnanskakin sitten se Tallukas-Kalle joka oli semmoinen vähän kesseli se oli Velkalassa se oli sitten poliisi kun ei se luutnanska osannut puhuakaan sitten - muuta sitä saksaansa sen verran se osasi puhua sanoi aina päivää rapupoliisi kiljaisi aina ja Kallen oli mieleen kun hän semmoinen kesseli mies oli sillä lailla ne meni nähkääs ei saisi se on semmoinen Luojan teko luomiskirjassa se on että valitkaa kalat vedestä ja taivaan linnut ja niin kuin ravut ja kalat ja semmoiset ei niitä saisi sillä lailla panna mutta tyhmä ihminen tekee semmoisen olkoon sitten minkä valtakunnan ihminen hyvänsä niin se on tyhmä teko kun ei niistä ole kukaan kasvattanut ne on luotu sinne mutta kukas se sen luomiskirjan jälkeen on niin viisas ihminen ollut kuin tuota minä olen ajatellut monta kertaa kuin nuo kutut ne on semmoisia tunturieläviä ja nähkääs kun se on oikein kirjaan pantu että kuinka vuohi on niin kuin suruton ihminen ja se on juuri semmoinen minulla on kuttu Tunturikaija sen nimikin on ja sitä on niin kovin olisi ostajia jo se maksoi minulle Mäkelän Otto tuo teurastaja sen toi jostakin Tursankulmalta minä sanoin jos vielä jossakin on kuttuja niin tuokaa minulle kun ennen maailmassa oli joka talossa - kaksikin oli muutamissa paikoissa ja sitten kun toi Tuorilan iso lihava isäntäkin toi kuttua pukin tykö kun meillä pidettiin astutuspukkiakin silloin alkuaikoina niin se istui rattailla hienot linjaarirattaat oli ja kuttu rinnalla ja isäntä pitää kaulasta kiinni että ei se pääse rattailta pois hyppäämään se on joka oikein Tuorilan taloa piti siellä on uusi väki kanssa se saattoi se Tuorilan emäntä minun se haki lapsiaan tuolta yhteiskoulusta ja minä tulin minä sitä tuntenut olisi enää lapsena olen nähnyt minä tuli Hiponmäkeen minä - tulin jalkaisin silloin Laukeelasta ja se pysäytti autonsa sitten ja ajoi takaperua ja minä ajattelin kukas helkkari tuolla nyt tulee tuolla lailla se oli se Tuorilan emäntä käski autoon siellä oli kolme lasta kun hän toi sieltä Huhdin koulusta ja no minä menin sitten se rupesi puhumaan sitten sanoi että minä olen nyt semmoinen jos muistatte Tuorilan Eevan sanoi minä sanoin kyllä minä teidät lapsena nähnyt olen mutta en minä nyt enää teitä olisi tuntenut ja minä sanoin ei minua kotiin saakka tarvitse tuoda minä tuosta vain Honkolan harjulle minä kyllä menen - ei minä vien teidän sen mökin tykö missä te nyt asutte sanoi se emäntä että minä tiedän missä se mökki on mutta muistakaa sitten väkenne kanssa meille kahvillekin tulla joskus minä sanoin kyllä - kyyti nyt sen kannattaisi se lupasi mutta mitäs niiden tule tultua ennen jos minä käskisin heidän kerran kaikki kun se Karon Penttikin on nyt semmoinen pirssikuski ja nyt kun minä ette te niitä tunnekaan sen kulman ihmisiä ja mitä niiden väliäkään on mutta se on kumminkin se joka nyt Karon taloa pitää se invalidi
kyllä minä Pentin tunnen hyvin
jaaha niin se on pirssikuskiksi tullut ruvennut ja minä olin sitten Laukeelaan menossa kun minä